والله ياخي الالوان دي كتيره وفي ناس بتخترع ليها اسماء الوان ساكت لكن اقول ليك الاصفر، الاحمر، الازرق ،الاسود، الابيض ،البنفسجي ،البني ،الأخضر، الزرعي ،البمبي ،البصلي ،لون زينب ،الفوشي ،الرمادي ،الكبدي ،البيجي ،اللبني